راه وين الماده إللي كنت نحبها في مسيرتي الدراسيه كلها هي مادة العلوم الطبيعيه والحياة لانها كنت نميل لها ياسر ويعني هكا نحب هذوك الأمور ومن العلوم الطبيعيه تفسرنا بزاف حاجات في حياتنا خاصه في الحياه الطبيعيه ولا في الجسم الانسان معناها نستفادوا منها حاجات برشا.